لأ الصراحه أحب أني اتعلم كل اللغات ، لاني فكرة أني اتعلم لغة الحيوانات دياتي فكرة مش واقعه شوية و ، أن اتعلم كل اللغات إحتمال وأرد خمسين في الميه ، و هو مش مل اللغات بس أنا لو اتعلمت لغتين او تلاته غير لغتي.. ف أنا هعرف اتعامل مع معظم سكان العال ف ده هيخليني بردوا كاني اتعلمت كل لغات العالم فا ده شئ مفيد الصراحه